أفضل استكشاف المحيط ،المحيط مليان أسرار وكائنات ما نعرف عنها القليل، وفي أماكن غامضة، وأعماق ما توصلها البشرية بسهولة، وما قد وصلتلها. أما الفضاء رغم انه مثير، لكن أحس المحيط أقرب وأحس في حياة وحركة أكثر. استكشاف ال-الأعماق بيعطيك شعور بالغموض والمغامرة، والمحيط استكشافه بيكون أعمق من إنك تستكشف الفضاء.